Амбурхои нохун барои кӯтоҳ кардан, шакл додан ва поку озода нигоҳ доштани нохунҳо заруранд. Онҳо аз шикастану каҷ шудани нохунҳо ҷилавгирӣ мекунанд. ва ба нигоҳдории гигиена кӯмак мерасонанд.